أول وظيفة لي كانت في الترجمة والتفريغ، يعني إستمتعت واجد في الوظيفة، كانت حلوة بسيطة، متعبة شوية في البداية لكن بعد التعود ولد ساهلة، وبديت نطور مهاراتي اللغوية منها ونزيد في ثقتي بنفسي.